يعني أنا اتمنى بعد عشر سنوات أكون وصلت لأعلى المراتب في شغلي واكون أسست أسرة سعيدة وعندي بيت كبير في حيٍ راقي يعني بعد عشر سنين ان شاء الله أكون سافرت كل بلاد العالم وكونت ثروة كبيرة وأعيش حياة مترفهة أكثر يعني بعد عشر سنين أكون عايش حياة هادئة ومستقرة وعندي وظيفة كويسة تكفيني وأكون قريب من أهلي وأحبابي بعد عشر سنين ان شاء الله أكون متزوج وعندي عيال وأكون اسسنا بيت صغير في قرية هادئة